افضل طبعا انه ما اقدر <hesitation> آكل لانه النوم بالنسبة لي اهو الأساسي يعني و- ويعني تقدر من خلاله انه يعني تستعيد طاقتك والنشاط عشان تكمل يومك